Ny fomba fiborosiako nify an, mihomokomoka aminà rano alonga za de ariako, de avekeo am'zegny an aleko i borosonify misy kôlgaty iny an de borosiko alongany le avelany de avekeo an borosiko tsara le anatiny an miaraka amin'ny sisiny jiaby an ampekariko an, ampidiniko, de avekeo kobanina amin'ny rano de ariàna.